أكثر أيام مثالية بالنسبة لي تبدأ بصباح مشمس، أستيقظ علي صوت العغصافير أبدأ يومي بفطور لذيذ مثل بيض أفوكادو مع فنجان جهوة، بعد كدة أخرج في جولة مشي في الحديقة <hesitation> وأستمتع بالطبيعة، بعدها أقظي وجتي مع أصدقائي، سواءا كانت في كافية أو نروح سينما أو حتي في وجت الظهرية أحب أتناول الغدا في مطعم جديد، <hesitation> مختلفة.